أول حاجة نثبتو للفرن يعني الفور مهواش قاعد يخدم معنتها مسكر وبارد، ثاني حاجة بعديكا نقومو نحيو الرفوف اللي موجودة في وسط الفرن نحطوها في الحوظ والا في أي بلاصة نجمو ننظفوها فيها نجمو نقعوها في ماء دافي مع الصابون، باش الواحد <hesitation> يسهل عملية التنظيف، وكاين فيها <hesitation> فتفات والا حاجة نحيوها.